Peru ko jae <hesitation> ikavi teta jokope, inka reta ikavi oparaɨkɨ erei ko omo conquista españa siglo diesiseis pe jaema jukurai añae oyemo independisa mil ochocientos veintiuno pe añae, añeko oesa kirai okuakua i korepoti yoguɨra yoguɨra reta, añae ikavi yoguɨra yoguɨra erei yepetei jeta jokope iru ñe pe imiari reta va